आदमी सब अपन दैनिक जिवनमे बहुत प्रकारके तरकारी सब खाबेजावेला । ऊ खाबेके लागि सबसे पहिला किसान सब जौन उत्पादन करेला । उत्पादक कैलाके वाद ऊ किसान सब बजारमे बेचेला, बजारमे बेचेलाके वाद, ऊ आवेला उपभोता सबके अथीमे जौन उपभोतासब बजारमे किन्नसकेला । ऊ किन्नलाके वाद आवेला घरमे जौन विभिन्न प्रकारके अपन हिसाबसे कौन तरकारी खाएके बा ऊ बजारमेसे किनके ल्याके घरमे बन्नाके तरकारी बन्नाके खाएलाजाला । र औसे त तराकारी दिन दिने बहुत खाल्लजाला औसे तरकारी दिन दिने बहुत खाएला जाला ऊ मे होगेल मास मछरी सब आलु होगल तरकारीके राजा मे लौका भण्टा भण्टा, कोभी यि सब होगले तरकारी दिन दिने खाएबाला आ कहियो कहियो मस्रुम सब होजाबेला यि तरकारी सब दैनिकी जिवनमे हमीन सब खाबेला तरकारी बन्नाके । आ जब कहियो कहियो आदमी सब आवेला त ओकराके बनीया पकवान सब पकाएके परेला उने होगला मास, मछरी, खसीको मास त खावेला कमे खावेला लोगसब काहेकी यि तनिमनी महगो रहेला । दिन दिने खाएके उतना भङ भङ नपरेला या महङग आदमी के लागि उहे से तरकारी सबहुत प्रकारके बा ऊ आदमीके लागि तरकारी खाएके बनिया ठीक लगैए ।